Nde mi nani fuf un inni kalimaawa lamba sappo e ɗiɗi ko waraata dow hore am, kanjum woni ñyalde ko un watta dambordu deftere ko Sule Lamiɗo windi e Abuja Un wadaay dambordu ndun e ñyalde sappo e ɗiɗi nder lewru ndu e diiwal Abuja.